Koa efa dimy minitra fogna monko agnanako za antragno zegny ai, efa tsy de mandinika ra sarotra loatra fô juste magnano du <hesitation> thé fogna zao de m <hesitation> ofo afangaroko agnanjy, na koa oe <hesitation> mamaritra rano amina gaz malakilaky tsy ampy trois minutes zegny de afaka mahandro nouille regny zaho, <hesitation> na koa oe magnano frite atody vetivety de <hesitation> efa paré.